Ah magnano akoa gn'Italia koa aloha, e zavatry hitako an, ary zany ze zavatry misy amzao de tany Italia niforognan'ity pizza ty ary amign'agny aby gn'ahita an'io karazany paty rehetra rehetra io, ary indreo zany da olo tia mahandro koa indreo, fa gn'ankoatran'izay zany sy de haiko loatry fa izay zany resaky nahandro i tegn te- <hesitation> magnavagnana agn'Italia.